<hesitation> buna ngokora ebiasara, rimo naachirie korigia amabere, nkanyora aro amabere amange chirita emia eyemo na hamsini, nkarenta amabere aria, yaani nkatwara obwoba gaki ninche niyaonia? Naki bono ngokora amabere aya, na oria okong'a antebetie, aye ira oyio nare koa takoreti ki? Taiyo. Nkareta amabere aria, nkaberia, mbwate obwoba, tiga nchie kosokia para koonia, amabere aria nkaonia, nkaonia mpaka nkanyakora pi, ase nkoonia rituko chirita hamsini, rituko erio nkaonia chirita mia mocha, hamsini. Yanni mpaka nkatwara omoondoko, omoondoko bwa obwoba, lakini na omoondoko bwa omogoko. Nkaoonia buya, baria tokoonia nabwo, mbacheti tuko erio, nkaonia nkanyora chibesa, nitaebe, rituko naonetia amabere amange, niriria yarenge chirita echio emia eyemo na hamsini nario nakorete ebiasara ebinge, naende ebinene, ntaebe. Nagogetiwe, o- ndaire na ekiondoko lakini kiokora ki? kia omogoko, eh. Nkarosia chibesa chinyinge chia obwoba, naende naare kobeka, bono rika nare kobeka amange, nare kobeka ebike nkochutia, nkochutia bike bike, nkochutia bike bike, nkanyora ndosetie, chibesa chinyinge, chire kane nase echi nagorete, eh nari rituko riane ria omogoko nabwate rituko erio, ntaebe ase ebiasara biane.